To finu nibu kiyon kambire fini batile a be ado dine nibu kang yong kambir ko dabu kumu a le diwe ka ng yo kambira loge daku ka bwemo ka naye mo beka dadu ka yonga finu niba do ka nibu kang yong kambire a neni ka dade we, yinu fi nibu kiyon kambire nibu nabwen kiya makakiwe, mwan ya makakiwe dau kumu mang ya makakiki we laiki kiku, mang ya maka kiku ka ki bwata noka chamin de nibu bibu ki sweda fikomu nibu ki fe chidu, ng chi ki ya chi ki chade kama bwesim kimu min kikiu kin ka maka nibu biba kwalanimu ka maka bibu tebu chima bwaraniun mu, ka tana loni kin ka muba loni kin ka muba loni kin ka do nibu min ware kama chita datu nabwen. Dine kambiru ka ng yi mwi mwan ta da longe titinita kayan kikangyu nibu ka beka damin du ne mwan yin du, nibu beka chinu ma ka binu nang kada dine kambire, nanyo fini ni yong kam bire fiwa lenge kanang wuwule niye kibadu yaka yo kambir kinuwe fiko ke ya chi ki badi ka madu wukane kidiye yaka chake ka chake ku we fiko dine a neka ya kayaki we fiko yinu aneni ka dau kimin de we. Finu nibu kiyon kambi re kasino karang a twi kambir munu ane ka laiyu nibu beka fenu dine ng chi kini dukan. Didu ane kambiru mun mwan yoda fiko chiya neka femin nuwe, aya mi yidu mi finu nibu ki yong kambire fiko a le yinang yinang kanang wuwule niye a dakan kaya kambire yakayo kambiru we finu nibu kiyon de ke ng kin a yati makaku. Yinu finu nibu kiyon kambire kang yan yo kambiru we finu nibu kiyi du ko kang yonge ne mwan kiladi date, ka nang wuwule kidiye nibu ki sun min yarau yarau nibu ki sumin kimi kubu nibu ki sumin kambir ken ya mun nwe ta mang yoki kambirang mu yodu ti chi yang yimu ka chiya ng yo kambire ng chi ki dadi ki buntidu ki tana chitu, ka chiya yawe bachi we dure beku dadu ki nitu mumu ken mun ma ng yati makakiku. Ifnu nibu kiyon kambire a le yinang yinang. Kikangu, kikangu nibu bibu bibwilamu ki bunti fantiyu nibu kiyon kambiriyu ki wurru, kasino chi ya ya wur a ya kambir muna neka laiyu, nibu kim biba mu fikomu kini wariyu, na bwen ka be mine du kiniyu aya kikangu dabu ku moo noki ledu ko chi chaku kambirimu kikangu ka mwan yobi kambire kayang ma kutu a di wukane nine hcitu niba yo ka dau be wule niye tu we fiko ka dau bewule monge ka chino muna fire nibu ka baba nedu yinu fiko chi wu ka nang wuwule niye kayange beka dau be wulemo wu kasino fere ka munu chaku kambire tikinu dimunu ti kabumo <hesitation> kulin nu mwan doni ka yun ngedu kini kwang. nan chi ayo

Niya niwu kini kambire ka kuma bwemo aya ma kikiku a ma kambire beka mu nimindu, yo no kila da mota kani da di bil ni yika lot wange niyo kambir chirena a fi ka chino kum kachino sin kachino kuko ka chino me ya mwang chak tu kambir munu ma mati nangangi kin aya ka kwama yobu kambir munu mang mabu nangangi kiu we fina da kane ane mwan ya kambir munu mwan yodu mwan tung bwemi a makaranta yinu beka maka nibu ka maka nibu lokitulemi kwange, yinu ni badu yalo we nibi bibu chi kini swangu we fantiyu nibu kiyon kambiri yu ni badu chi a beloki kule abe ru nimin fini ni yong kambire, a be doni min fantiyu kaniyo kambire. Kibwata ane kang chadu, labiyu ane ka tutadi yiwu dabu kumu anekang ledu kanin dadi, kani maye ni mak lokitule yini nike din didi kwama nini ko kitule naba kitule ane taiwe nu, ka nang wuwule niye ka kedu ka ni dukan kinu kani durkinu ti nur kinu kama chiwu ka maka tim kitule me ke kitule a kwaladi fi ka yong kambirenwe. Ka nang wuwule niye wu kini kambireyanang yodu we fini nibu kiyon kambire, dine maka kikuwe. Tadu kambirunwe lo kang yang mwan yo kambir muna yim mun mwan yindu mwi ki chi wu a le dine nan fini nibu ki badu ni yonde. Kambiru kikang kachino mwan yabu fiko Ka muning kining benam batile ni fwa yam a falange we kachino mun badu mwan chake du mwan singedu mun singedu mun singedu ka singene ka chaku mine kambir ka mun badu mwan tungde ka tunge ka tungdu ka yikatidu aya kiswiwu, kiswiwu titini tu kwa langi ya wude niba yim ane wuka fi wu mwan you kambiur munu yinu ka kadu ka- ka- ka- kamindi kini toku yinu aneni ka dammindewe kanang wuwule nye yaka chake du we kidangu, yinu ma ma nangagu chiwu mu badu mwan manda lomo, ka mwan sun time ka mwan tung bwe kike, ka mwang maka nibu bibu a kwala tebume, ka mwan mangang kwamange, finu nibu kiyong kambire nang fi ya dakan ka nang wuwule niye yaka yo kambiru ken kin na ya yo kambir kini we finu ane kaya kayake, ane ka ya chika tuta de, kibwata tikini beti labiyuane ka kwa sa du ka nkaiye we, nang chi a yi mi yidu mi fi nibu kiyong kambire nan finu a da kan kanan wuwule niye yaka yo kambiru ke nibu bibu chi ki ma nangnag fikon mu chi kayati hi ka chade we mwure, mumwan yonge mwa yati bachi we mure we chi mwan yonge nibu dan sumin tidu kaya nika kaya minte wumo kayo mantiduwe di, finu nibu kiyon kambire fina le kanang wuwule niye yaka yon kambire.